البلياردو حسيتها صعبة يعني انا حاولت اكتر من مرة اني- اني نديرها ونلعبها ونتقنها لكن ما نجحتش فلهذا اعتقد ان هي اللعبة الصعبة اللي ما نقدرهاش يعني حتى الرياضات التانية عادية نديرها لكن البلياردو مش واضحة عندي الفكرة بتاعها وكيف يلعبوا فيها عن- عن فيها عصاة لكن القوانين بتاعها مش هعرفها